في الحقيقة, مريت علي مواقف وااجد طريفة بالاخص المواقف الي يحصل فيها بعض من الحظ, أوالخربطة اللغوية اللي تخلي الموقف لا شعوريا يصير طريف. أكثر موقف مضحك كان يوم كنت معى صديقي نلعب بلياردو مع العلم انه انا عندي خبرة في هذي اللعبة اكثر الا انه كان يلعب على كرة ويدخل الثانية عن طريق الخطأ, كرة بعد القانية بطريقة كلما يضرب الكرة وينظر الي اضحك وفي عيونه نظرة معانتها انه شوفني شلون انا فنان وهو ولا قاصد اي من الضربات اللي جابها, وكنت اقوليه أمك داعية ليك وانا عيوني دمعت من كثر الضحك.